Spices rok chamung no swkang mwnwi tei rang rw o. Kwchak mwng jil koriander kardamom tei hlwng wngkha chamung tongna bagwi nangkukma. Darchini luku nutmeg tei anise chámungrokno kwchang rwo. Paprika kayen mwng tei chili phulwng kwchangma rowu. Aji mustard bwsatwi bwthwng tei bwthang ni bagwui kaham khlaio. Saffron sumac alspice tei bay bwthangnai rok belai kheno swkang rwgo. Oregano thyme rosemary tei sage wngkha kwbangma buphangrok. Dill basil marjoram tei tarragon bwthwui wngwui tongo. Ajwain asafoetida tei mace wngkha Indiani chamungrokni bisingo aswk kwrwi. Spice rok chamung no teibo rwngchak tei rwngchak khlaio.